बेल्जियम देशांत साऱय़ा पोरबो जातात। कार्नावलाक लोक वेगवेगळीं कोसतूमां। घालतात आनी लोकांचेर सॉंत्र मारतात। डिसेंबराचे सव तारखे सांत निकोलास। हांचे फेस्त समारंभतात तो एक बिसप। सायब असलो आनी धोवेया घोड्यार येवून। तो भुर्ग्यांक भेट दितलो बेल्जियमाच्या। चॉकलेटीं खुब फामाद आनी बोरें रुचीक। लागतात बेल्जियं लाख बियर फेस्टिव्हल। मनायतात हे जाऊं असा बेल्जियम। देशांत समारंभत आले काई पोरबो।